Chilalirchagogak sioties kono to guiwsniuchi toka gono ties balit to cin buen o buenin tempran chiszologaw balid mandad chaw tampra tachiguibigrigaw tachiguir chilaa kelchote yanomod gagallioꞌ nab nista bues hasta shor wla sio stadonesh yaguel echiricihnga chetiguichi yarora napo ka gauch por nir niraba chilari rkachogak stieso napo ka gonio to mandad lo desde temprante tachiguizilogaw na to baw axta kanogunichin wali chezaw nochini ya no gon, gak royagochiga no yago dekshieꞌ wkalodelie por eki degagasno kon tiempo wenor naguebabano wenor tachichomode kedonno to- to- to ties echone, chone nosano toties pornilo kwandinodek sinalo gdono prob yachirchi rakwaldino deke gal nap gagazno orsinaldo ptundi por buer chi chigagaldonab kagdol norachim taparchim modə yarano parno delante por chilano gdon dinont chigaro kwent daa dizan lano chirotrenitno porni nabno k- ke- kegasno desdi to tisdoweor walanorakwanoxi kompromis nabno pues chito brachiogagasno parakwaldino dakchikinigraul chosto grap kenapaka gagasno tempran tachigaxodenoneno tachi dondeno awlandostasano.